بحب رياضة المشي لأن بتساعدني إن أنا أفكر في شكل أحسن، و <hesitation> أخرج <hesitation> جزء من <hesitation> أي ضغط عليا أو كده، ف بحب إن أنا أتمشى، وفي نفس الوقت أشوف أماكن جديدة <hesitation> وأشوف ناس، وكده يعني.